Jezma nougin tui baled maol ideenan jezma uwo kuni, urm uwo ga, jezma kufa fika weakon tibiya, weakon adiya. Sifinja hamamni ku wealin, <hesitation> ken shado fi munasabanchil tagniri kon shibshibeali. Yani malle to kemso tereda mena, digita kumu.